Le isan'ny kiraro malôha tsy de tsaroako tsara bekiny fô <hesitation> misy ndraiky tenisy, de misy ballerine a, misy talon de misy kapakapaka fatao an-tragno regny.